Tsy ara-dalàna mihitsy ny fanodikondina nya saim-bahôka amin'ny alalan'ny haino vaky jery, satria ny haino vaky jery da tokony natao hizarà ny zavatsy mariny makasiky amin'ny firene fa tsy natao hanodikody saim-bahôka.